Kare nyowe nkaanye, nkabiire ndenda embaga yangye ningashi obushwere bwangye, bu- bu- butaajabiirira, okutajabiirira niimanyisaki? Tinkabiire niinyenda abantu bingi bingi munonga, niinyenda abantu bakye, reero ekindi kintu ekindaateekateeka ekindandenda aha- ahabugyenyi bwangye, n'okugira ngume mbiike eky'okwijusa naingashi ekiijuso ky’embaga yangye kugira ngu abaana bangye ningashi abaryija kwija kuhaho omubiro by’omumiisho bareebe embaga yangye nk'oku yaabiire eri, n'ahabw'ekyo nda nyine kureebeka ngu ebishwani byaba byabonera, byaba eby’omutaano ningashi eby'omuhendo munonga, okureebeka ngu omu Kanisa ningashi Ekelezia ei ndyagiitirigwa ebintu byabonera, naajwara empeta ziboniire, naaronda Omukade ou ndamanya tindyayefuuza ebiro byona niwe aryangita, naakora abutabo bwo- bwa- bw’okugyenderaho bwa- bw’omukoro gwangye. Ebintu byabonera, twaruga aho tukaza omu- omukiitirigwa ningashi eki- omukiitirigwa ningashi ah'okukorera emikoro nyine kureebeka ngu, embaga yangye omahunde, abarahunda biboniire, byona naabikunda, nyine kurebeka ngu ebishwani byarugamu, byarebekagye munonga, ahabw'okuba ebyo nibyo barabiika kugire ngu biije kureeberaho biijuke ngu obunaku nk'obu ningashi obunaku butinabuti hakabaho obugyenyi ningashi embaga yangye, mbwenu niinyenda a- abantu bakye, niinyenda eby'Ekanisa bibonere, empeta zangye zibe ziri ez'omuhendo, ez'omutano, niinyenda mbe njwire njwire kurungi ekiturakira kweta ngu n'okumara aha mugooyi, mbe mazire aha mugooyi kugira ntiija kwefuza ngu ngu aha mbaga yaangye eki tindakijwire, mbe ndamanya ngu nkajwara, naamarayo then tuze omu kiitirigwa ningashi ah'emikoro araba eri, amahunde gaboniire, omugaati guriho n'ogw'ebeeyi n’ogw'amaani, buri kintu kyona kyabonera.